Iaho mahita fa olo magnano akonan'io zany e olo ma- managny faharetany satria mandigny zany izy hoe akognaia e fivohane ty raha aniko ty zany fa sy raha hoe taitaitry da izao da izao, io avao koa zany olo mahiratry saigny zany da io olo calme a tegna magnampy io ka, magnampy e zava-kanto io.